Kwatii luhaa ivirii ambayo jitumiwaa ni vantu ani kiswairi, na kilangii, kilangi ila kilangi notuchurusika vooo, virifokoo kwasababu vinatumikaa kwamawasiliano baadhii.